اكبر حيوان كان الديناصور تتراسوراس وشفته في المتحف الوطني مجسم وكان شكله مرعب وحجمه كلش كبير وخلاني اتأمل في قدراته وهيبته بين الحيوانات في حل واحد تواجه هالحيوان انك تهرب بسرعة وافضل انه ما يشوفك بالمرة بعد.